Aminay aty fa hainao, tany mafana zany maro karazana fruit misy tsilo ein, par exemple zo mokonazy, ah hainao mokonazy zany, io zany mokonazy sady afaka atao pika io sady hoanina lena hainao io, io zany le atao pika zany, mokonazy io zany koafa azonao afaka atapinao koa izy io, teneninareo any anivo tany any raha io voatsinefy, aminay aty zaka zany mokonazy satria aminay aty somary bevabavata par rapport aminareo any somary kelikely zay, de mokonazy zay tsara io, karaha voatsinefy io koa,